ʀdʀo ʀbūr ʀmʀhautan telim ʀmā ʀtaw nangizib man ʀwhore sit yaya rikodo ʀmak bale le ʀmā ʀtaw yaya ʀlesbo ʀmak biṭa